Барои ман садои мавҷҳои уқёнус рамзи оромӣ, васеъӣ ва табиати бепоён аст. Ин садо гӯё ки нафасгирии замин аст, ки бо ритми мӯътадил ва ҳамвори худ дил ва ақлро ором мекунад. Садои мавҷҳо маро ба ёди соҳилҳои дурахшон, сайру гашти баҳрӣ ва ҷаззоби табиат мебарад.